Шириниҳои миллии тоҷикӣ, чун ҳалво, ҷелеби, пахлава ва парварда бисёр лазизанд. Онҳо аз маҳсулоти табиӣ омода мешаванд ва таъми бой доранд. Ин шириниҳо на танҳо хӯрок, балки як қисм як қисми фарҳанганд. Онҳоро дар ид ва маъракаҳо бештар истифода мебаранд.